<noise> Sɛ mereyɛ a mobotwitwa me-nduadzewa a medze reba abɛyɛ ne nyianaa. Maho - ɔaber a mahohor ho ewie. Metwitwa ne nyinaa wie a na afei medze dza medze reyɛe ne nyinaa abɔ m' na madwow. Modwow wie ara a na ma- dze esikyere anaa adze biara a wɔdze to m' a ɔbɛyɛ akɔndɔ medze ato m' na medze egu m' na ma ama biribiara so ayɛ yie